<hesitation> okay. Lau e'eleuai memory agao gaina lau minouai eka aga aufakina lau e'eleuai aga maifa ala ala lao aga lau famili fofouga kepainiau oi- aga oi piketsi kaniamu kaniamui e'elelai lalao afu agao gai aga fekeauniau paisa lalao afu agaogai lau fekeauniau paisa <hesitation> lalao afu agaugai imoi e'ele ao guau epakupua aga isa fauga o gakoa iopoga puo lau gae aga lau afuagao lalao gae keauniau afuagao lalao gae keauninau puo lau aga inau amau aga aufakina kemani'i lau afugao falalao kelele ao afakapa keoma puo lau aga isa lau eisai mo lalao lamaimai. Gapuo lau gaina e'eleuai gaina laopolaga <laughs> aufakina lalao aga lau kiekie lau afakuau apaoi muni'isai lapea aga lau feke auniau paisa muni'isai lalao afuagao gai aga kepaininau oi aga oi stone head paumamu keonia au kaniauai keauponi'ima fou alao aufo isopina alao koa iopoga aga iau gae peke auniau lau gae isa feke ufai fekemai iau ifou eu pea fakapa famai o alao keaga ufagai aga aufakina lau gae fekeauniau famue famai. Puo gaina memory laoplani'i aga <laughs> okoioina pauma. Gapuo pau gauna lau e'eleuai aga aufakina kapainiau gakeoma ke gaina agao laololaga agao elao aga lai fufmai fou alao gaina e'elemaisa gaina alao. Lau ufu lau ke lau afakuau agao aumai oiso alao naku apiunia gaina aga gaina memory aga ala'agege lalao moisa. Gapuo gaina time alogai aga wan wik epo aga mobs eafeani'i kai iafou agalao naku agapiuga eoma moia. Pau aga mobs epaini'i aga isa pau mobs aufakina keifea fou keake kelao alogai aga ma'a akaikia ao aela'aisalai epaini'i aga isa safa pau alao aga ma'a ao aloloaisa lai pau alao aga ima'a mainimo ma'a e'eleimo loafia aoma. Mo gaina fofougai epaini'i elao keapolo moia. Puo kina agao aga gaina week gaina epo emai aga elao epogai aga lau mobs epaini'i aga keumaka keumaka mo emai puo lau epainiai aga fofougai keumaka laisa puo laifa sa aunia agalao laoma. Agalao gaina pau aga ma'a alola'a pau molas gaina fou agalao alogai aga lai kepainai aunimi agolao aga lai fou alao aekania puo agolao aga afaekaina koa aisa keoma. Keoma kai lai foualao muia. Lau ufe ke afakauau agao aumai oiso alao moia. Lau afakuau gaina aga isa gamo pagua agao lau amau afakua ao gauga moia Isa pagua gamo apiegai amoamo keoma moia. Puo lau afakau lai aumai oiso alao aga pau alao aga ma'a e'elelai maini'i ela'aisa moia. Mo'oamo mo'oamo lau afakuau gaina aunimai loisa aga lai ma'a ani gaina memory agao aga lau nunouai ekaega pao aufalao agao kopoga pau elao kapukapu gakua kopoga elao ae'lucky emai keumaka pau isaoga keumaka alogai iau aufakina gaina lao polaga puo lau isa faisaoga aunimai palao laoma moia. Ke gaina aga memory laisa aga kepakafo'o gaina kekapaikai lau ifu aunimai alao aga ma'a okoiaina pauma ela'aisa puo gama memory aga lau minougai ekaega moia <laughs> lau ufu kepakefe a kapao afaemia keoma kai lai alao aga emia amai puo gaina isaga lagu elao gaina laopolaga lau ufu laopolaga elao gaina laopolaga moia ke memory agao minouai ekaega ala'agege agu lau eu- uncle fofougai lau amau aga akina gaina fofougai epoisai aga au uncle gaina agao aga emae kai isa aga lau aufakina isa aga iau best uncle laomoma moia. Gome aufakina efau downfall aloisai laipauma aloisai kai uncle gaina lalao laisa aga. At least kapa agao epeniau bus fare koa iopaga lamalele patsi afa maoga laoma lai aga laisa uncle gakoa laoma felifi femiae makai at least kapa agao fepeniau pau lau memory agao aga uncle gaina lau minouai ekaega aufakina laopopolaga ke ega magogo mao alogaina epeniau aga still minouai kekaega gaina fa'achieve'inia isa amu isai eopola ni'i family alogai fekapa eoma aga gaina anui isai mauai meifa'a gaina memory minouai kekaega gapuo falao isa kapaina eopolaga aga isa akagai kopoga falao gaina kapai'i achieve'nii laoma. Gaina opolauai keka puo pau laifani'i.